Natieck biem asaj shik anop anop najta show show najñe showa wet parmet shik antes gun nut aguacate pindoj sataj sakies chey nut sata prender nut sut kiriw najdiw sot not lonot a kiriw najñe nata probar de mi najñe sanot sambich meawan tiel güey per ndo na- najaw najñe nawet najñe ps sut doj nüt nokeriw ves en cuando tokey sanat tiel not kiriw pues doj entre mas la- lamanguien shimeajs panüt porque timu nüt masey de anok de repente süd porque lanakiej chey nüt porque antes gun not atiaj tier pots doj mi- mi- mi kien tiel de pikien tiel pulat panüt ateaj tier pots papien anok pe najñe naweut najñe nashish najñe ikojts altiel gumi meawan ñipelan akiej chey pajmüt per altiel showalley ñipelan nut porque ajguey show anajñe a kuet omeajs ñipelan parmut.